انا يا صاحبي أفضل ألا أكون مصرا للنوم مرة أخرى حتى أنجز أعمالي وأنجز مهامي وتلك الشغلة لا بيدي ننجزها، اما ان اضطررنا للأكل نقدر ان نستغنى عن أكل لاننا نحب الصوم فهذا نقدر ان نستغنى عنه رغم ان تضطر للنوم فلا نقدر ان نسهر كثيرا او نرى التواصل كثيرا دون الراحة.